Pos sin un pozu, lechi. Assinque lo primeru es de precural augua i alogu ya vel de quitá-li tola calol que le sobri. Pueis tental de hazel anguna cubrición paque se pierda menus umidá. Gúenu, i si no tamién pueis hazel comu s'á hechu paquí ya angunas vezis. Ai de trael cambionis d'augua de sotru sitiu peru, craru, essu te trai cuenta si tienis un campu grandi o lo poni l'Ayuntamientu. Güenu, suerti!